A allô, iay atoa rô da sisy rano nandritrane roa andro da sy ahoan'olo loatry an'iay toa nefa rano io da ilaine vatagny io da iay toa da sy mindrano aby e da tsy ma- mitomagny aby e zanakinay toa, mba vonzeo ro, mba omeo rano atoa rô iay e, ndre da mba kidikidy avao eky, andrahoagny hany.